Kwan, n'sʊ, bwanbi, gwar, nʊ, nukkun, nyiibii, narʊ, wurwin, kwau, kwau a jɨr kwan, kwau a jɨr təssʊ, kwau a jɨr tə bwanbi, kwau a jɨr tə gwar, kwau a jɨr tə nv, kwau a jɨr tə nukkun, kwau a jɨr nyiibii, kwau a jɨr narɨ, kwau a jɨr nyiibii, fʊr təssʊ, fʊr təsʊ a jɨr kwan, fʊr təssɨ a jɨr təssʊ, fʊr təssʊ a jɨr tə bwanbi, fʊr təssʊ a jɨr gwar, fʊr tassu ajir tə nʊ, fʊr təssʊ a jɨr tə nukkun, fʊr təssʊ a jɨr nyiibii, fʊr təssʊ a jɨr narʊ, fʊr təssʊ a jɨr wurwin, fʊr tə bwanbi, fʊr tə bwanbi a jɨr kwan, fʊr tə bwanbi a jɨr təssu, fʊr tə bwanbi a jɨr tə gwar, fʊr tə bwanbi a jɨr tə nʊ, fʊr tə bwanbi a jɨr tə nukkun, fʊr tə bwanbi a jɨr nukkun, fʊr tə bwanbi a jɨr nyiibii, fʊr tə bwanbi a jɨr narʊ, fʊr tə bwanbi a jɨr wurwin, fʊr tə gwar, fʊr tə gwar a jɨr kwan, fʊr tə gwar a jɨr sʊ, fʊr tə gwar a jɨr bwambi, fʊr tə gwar a jɨr gwar, fʊr tə gwar a jɨr nʊ, fʊr tə gwar a jɨr nukkun, fʊr tə gwar a jɨr nyiibii, fʊr tə gwar a jɨr narʊ, fʊr tə gwar a jɨr wurwin, f- fʊr wurwiin, fʊr, fʊr tə nʊ, fʊr tə nʊ a jɨr kwan, fʊr tə nʊ a jɨr sʊ, fʊr tə nʊ a jɨr tə bwanbi, fʊr tə nʊ a jɨr tə gwar, fʊr tə nʊ a jɨr tə nʊ, fʊr tə nʊ a jɨr tə nukkun, fʊr tə nʊ a jɨr neve, fʊr tə nʊ a jɨr narʊ, fʊr tə nʊ a jɨr tə wurwin fʊr. Fʊr tə nukkun, Fʊr tə nukkun a jɨr kwan, fʊr tə nʊ a jɨr təssʊ, fʊr tə nʊ a jɨr tə bwanbi, fʊr tə nukkun a jɨr a jɨr lə nv, fʊr tə mʊ a jɨr nyiibii, fʊr tə mʊ a jɨr narʊ, fʊr tə nʊ a jɨr wur <hesitation> wurwin fʊr fʊr tə nukkun.